एक हप्ता फल सब्जियां फल हवेग्या अनार सेब अमरूद पपीता खाःदू। और हप्ता मा जू मात्रा च तीन से चार पीस खांदू। पपीता की एक दाणू सेव क एक संतरा कू और कै कै बार अमरूद भी खै दींदू।